नॉर्वे रो संस्कृति प्रकृति प्रेम, समानता अने परंपरागत विरासत पर आधारित छे। नॉर्वेजियन भाषा आधिकारिक होवे, अने लूथरन ईसाई धर्म मुख्य होवे। लोग स्वतंत्रता, सादगी अने <hesitation> फ्रीलूफ्सलिव प्रकृति सै जुड़ाव खातर प्रसिद्ध होवे। पारंपरिक पहनावा में बुनाड प्रसिद्ध छे।